<hesitation> Fomba anangonana visika hanina ndraika a: <hesitation> tateriny, taterin'jareo, le zareo le efa magnano filaharam-be igny a de mitatitry hanina io izy a de ataony a- ambanin'ny taniny akagny, de tateriny samy mitatitra simadinidinika simadinidinika zareo de voaongony ananjy akao mi io.